Bagimana kambing bisa mengenal pemiliknya karna itu sala satunya dia pe tuang tu harus bae deng dia harus kas makan dia apalagi kaya contoh masa-masa kurban tu itu tu sapi paling banya jadi banya kaya contoh sapi mangamo tu berati itu dia tara suka di dia pe tuang gara-gara kaya contoh tong so bali dari bulan-bulan kamarin tapi dong tara kase makan dong kase biar dia di hutan-hutan bagitu dong ika saja di pohon jadi pas mo dapa potong itu dong jaga barontak jadi bagimana sampe sapi menunjukan dia pe kasi sayang itu dia akan kalu dia mo dapat potong akan dia badiam apalagi kalu kambing kalu kambing tong mo kas makan dia so tara ba suara suda biasanya kan kalu kambing dia lapar dia ba suara jadi dulu tu tong pe sebe setiap ramadan idul adha tu dia kurban sapi deng kambing jadi sebelum bulan ke apa sebelum idul adha itu dia so beli kambing deng sapi jadi kalo sebe sebe perna tu tara kase makan kambing gara-gara dia kase biar di samping rumah kaya hutan-hutang bagitu kas biar dia makan <noise> pohon-pohon pisang rumpu-rumpu yang ada di situ pas kalu mo dapa potong <hesitation> perna kamaring tu <hesitation> e kambing tu dapa potong dapa potong leher tapi dia masih hidu baru dia lari-lari. Apa potong sapi tiba-tiba ustad satu depe dia dapa tendang deng sapi sampe dia langsung struk di tampa gara-gara sebe dulu tara pernah kas makan sapi gara-gara dia pi urus dia pe ayam tu dia lebih cinta depe ayam ketimbang depe ana sendiri jadi sapi saja tara urus kong mo bagimana jadi kemarin depe hal hal hasil kemarin sapi yang bikin orang langsung struk e <hesitation> tete-tete struk tu langsung tara jadi dapa kurban jadi dong tunda untuk tahun depan mo bagimana jadi dulu tu depe siklus cuma begitu saja jadi sapi dulu jadi dia pe setelah bikin orang struk sebe dia kase pulang ulang di pemilik sebelumnya yang dia bali tu gara-gara bikin orang struk karna dulu e apa dong tara mau kurban sapi yang pernah bikin orang apa cacat atau bikin orang saki itu jadi kemarin tara jadi kurban cuma kurban kambing deng ayam tapi ayam si bukan bukan termasuk kurban cuma maksudnya dulu lebaran itu jaga potong-potong ayam jadi dia pe potong ayam tupotong ayam-ayam bangkok bukan ayam potong jadi makanan yang paling enak tu ayam bangkok sebenarnya cuma dia. Dia ba <hesitation> dia ba apa e dia ba karet dia kaya ban dalam bagitu jadi susah dikunya untuk dikunya jadi harus ngoni makan langsung talang apa lagi ayam bangkok dong biking kuah kuning pake <hesitation> santan dulu tong <noise> kaya dong lebaran dong bikin sama-sama dong potong sama-sama ayam bangkok itu tong pe sebe so tara bisa bikin apa-apa karna orang sulawesi dulu orang sulawesi tu dong paling dengar tante-tante nene-nene jadi dong tara dengar suami dulu kalo kaya tara dengar istri kalu suami tu dulu orang sulawesi dong cuma dengar tante nene jadi kalu kumpul keluarga kalu nene suru potong ayam tong pe sebe cuma badiam apalagi dulu sapi e kambing dapa potong kong dia masih hidup tong pe satu keluarga masih pi dusu lagi gara-gara dia masih hidup padahal su dapa potong leher tu kalu kalu kita dulu bantu <hesitation> ta pernah bantu kupas dia pe kulit batu dia pe kulit tu tong pe sebe biking kaya hiasan hiasan hiasan pajangan di di rumah jadi semua hewan-hewan yang dia perna pelihara tu <noise> dia pajang di rumah kaya contoh kapala kambing dia pajang kapala sapi juga dia pajang. Tara tau tu dia pe manfaat apa sebenarnya deng tambah kapala ular juga dia perna pajang kulit ular kulit sapi deng kulit kambing padahal kulit sapi deng kulit kambing tu bisa tong bisa bikin jadi alat tradisional sala satunya tifa kaya kalo <hesitation> apa kulit sapi juga bisa bikin jaket depe bulu jadi tong pe sebe sana tu dia tara jual kong dia cuma pajang bagitu se akan-akan itu tu ikonik padahal itu bikin bobou dalam rumah saja tong pe sebe depe kerjaan cuma begitu deng tambah dulu tu dia pernah pajang satu badan anjing di dia pe meja jadi dulu tu tong pe sebe piara anjing sekedar cuma ba jaga di muka rumah pas depe mati tong pe sebe tara kubur kong dia kasi depe nama apa kase biar dia jadi tulang kong dia taru dalam apa kaca baru dia kase biar dia dalam tulang-tulang anjing kaya masi ba bentuk baru tong sebe dulu kaya suka hewan padahal dia paling sayang apa ini ayam tapi dia pe pajangan tara perna ada tulang ayam kapala ayam tarada kita me tara tau ini memang dia perna nikah deng ayam ka taratau lagi jadi tong pe sebe pe pe cinta hewan tu paling kuat. Cuma dia paling tara suka hewan kaya <hesitation> hewan burung dia paling tara suka gara-gara beribut baru tambah apa e tara bisa pegang-pegang kase <hesitation> lapas jadi tong sebe tu suka hewan yang kaya suka kas biar dia berkeliaran tapi harus bale kalo burung kan susah jadi tong pe sebe tara suka dulu apalagi dulu ajus yang ajus yang suka pelihara burung kakatua tapi sebe yang tara suka tu jadi dulu ajus beli burung kakatua tu sebe tara pernah kas makan burung kakatua sampe dia mati abis dia kas makan dia pe anjing depe kurang ajar tu di situ sapi deng kambing apakah bisa menunjukan depe kasih sayang sebenarnya sapi deng kambing ni tara bisa menunjukan depe kasih sayang karna sapi deng kambing tu beeda dengan hewan-hewan yang lain salah satunya kaya contoh hewan-hewan kaya kucing apalagi e ini domba atau yang lain-lain sapi deng kambing biar ngoni pelihara bagimana pun ngoni kasi makan bagimana pun dia tetap jadi hewan yang seperti biasa jadi dia tara jinak tara bakiapa-bakiapa jadi dia tara bisa dia menurut kita dia tara bisa tunjukan dia pe kasih sayang di. Di majikan bagitu karna hewan kaya bagitu tu kususkan untuk di potong aja jadi kalo mau pelihara biar ngoni pelihara dia dari kakacil lagi dia tu tara perna kaya jinak kaya contoh kaya contoh kaya apa e <noise> contoh kaya kucing lah kucing ngoni pelihara dia jinak kaya ngoni bisa barmaeng deng dia kalo kambing ngoni barmaeng deng dia akan dia tandu pa ngoni kalu sapi di tendang pa ngoni dia bera pa ngoni jadi dia pe inti kabawa dia kambing deng sapi ni tara bisa tunjukan dia pe kasih sayang tara kaya deng hewan-hewan yang lain kaya kalu contoh ayam juga dia bisa datang kalo dia pe tuang datang itu kan bentuk kasih sayang juga kucing orang lagi tidor e tong dia pe tuang lagi tidor dia pi bermaeng deng dia pe tuang pas lagi dia dia pe tuang lagi tidor juga bisa kaya begitu kaya contoh ikan juga bisa kaya begitu bisa tunjukan depe kasi sayang saat kalu contoh ada ikan teto-teto kaki kong dong bilang pijat pijit ikan tu itu saja ikan bisa menunjukan depe kasi sayang dia bisa menjilat depe tuan pe kaki kong <hesitation> kalo kambing dia bagimana dia mo jilat depe tuan pe kaki jadi hewan yang berbeda tu salah satunya cuma kambing deng sapi tu tara bisa menunjukan dia pe kasih sayang kalu burung juga bisa menunjukan depe kasih sayang. Kaya contoh burung gereja atau burung pombo burung pombo tu kaya kong ngoni so pelihara dia trus kong mau kasi ka ngoni kasi terbang satu e pagi dia pe malam dia kembali kalu sapi atau kambing ngoni kas lapas satu kali dia su lari di orang pe kandang jadi jadi intinya kabawa dia memang beda jadi dia tu sama deng apa e <noise> bisa disebut babi lah tapi babi di tidore tu memang dong tara pernah pelihara jadi babi itu cuma ada di hutan jadi makanya itu bakiapa orang-orang tidore banya pelihar anjing untuk <noise> depe tuang pigi di kabong kong kaya jaga depe tuang depe tuang pi nae kalapa dia jaga cuma dia pe sial kalu anjing pi di kabong siapa pun dia dusu biar pun itu bukan babi itu hewan itu manusia dia tetap dusu jadi dia pe mines tu di situ jadi kalo anjing dengar suara babi sadiki dia dusu di kabong apalagi dong pe tuan <hesitation> ada apa ba pete cengke pala. A itu dia bajaga dia pe tuan sampe dia dia pe tuan bale dia iko dari blakang depe karja bagitu saja ba ekor dia pe tuan kaya apa e depe tuan pulang deng motor dia cuma ba iko dari blakang ba <hesitation> dia tetap lari tara pernah nae di motor baru dia pe setiap makan tu harus makan jadi anjing-anjing sana tu setiap setiap hari makan babi jadi kalu pigi di utang kalu tarada babi berarti hari itu dong tara makan jadi ada anjing kalu di tidore juga tu anjing kaya anjing so ba gigi depe tuan atau dia pe orang berarti dia pe orang tu kaya dia pe anjing tu langsung dapa potong potong di tampa <noise>